Yes is it is possible to like achieve complete happiness like for me people alway know me to be somebody who always laughing happy and I can tell anyone is possible because what you think on a will always make you happy sometime I can have <hesitation> like bad interaction but I always think on funny thing and I always think on good goal so leh that it always make me to be happy I will be smiling and you will always see me smiling no bad day <laughs>